اه شغل المكواة وخليها تسخن نتأكد أنها على درجة الحرارة المناسبة للملابس القطنية، حطي اللوح في مكان مستوي وخليه على سطح ثابت، تأكد من أن التيشرت نظيف وجاف وبعدين حطه عاللوح، كي الأكمام في البداية. اه <hesitation> مرر من فوق لتحت بشكل مستقيم بعد الأكمام الجزء العلوي على الظهر والأمام، والطيات إذا في طيات حاول تفردها بعناية.